د رومیانو ساس کولای سي څې هغه <hesitation> د چاپ سوې نیټې نه د قوطي پر سر باندې یوکال نه تر دوه کاله پورې دوام وکي، په یخ او وچ ځای کې باید وساتل سي. <hesitation> که چیرې خلاصیږي د یخچال د ننه له پنځو تر اووه ورځو پورې مخکې تر خرابیدونه بیا هم باید وکتل سي څې خراب نه وي.